आलु ओहके लम्बा समय लुक्का बचाइक तहनि कोल्ड स्टोरमे धरेक परता। झबैमे धरके पैरा डारके माटि लैके चपटेक परता। पैराक पोका बनाके ओहमे आलु धरके बान्धके ठन्ड जगामे धरेक परता। यैसने आलु ओहके लम्बा समय लुक्का बचा मिल्ता।